Brafa ebene yerin timi kene pua eyo be ekpo ba akpo be gbuda gbudai nana owei eteme nakene eyin amba bo tuadbe emene eyi amba bulou bo timi ke agonoye amene bai timine alana owei ba epuao bo dor obone epuabo akpo bo kromudo e emezibai sibe emene sulo kumo ke sulotimine alube emene bo mietimi soro nakria kulo soronakria duo so mietimi bo soro nakria duo bo na ke oyilakria duo oyi duoie timi ne sii akria ladado sii akria lado keme be akpo be da mo yimo bra duo teido biseyo ke emo ena kpo be bimodo ena kpo be bin mode gbaiyi yobe emene bo fun wari omuninimi fun go wari bo mietimi malce bike pua opu fun wari duo bode bia emene bane ango bakedo doloue timi nake werina ke akpo so ororodo bra fere wenido timine narowei gba inye bene obo nakene fre eprebo efere weni do efere weniyi bulou be ba weni timine kefir laimbo akna owei dene ere epredo ere relakeme bakpo be keme osuogha Era fa kimi kimi ghan so nanaowei are e pri bo e mini ba bisi yo be eree mo yerin do a eyerin geai timi ne awoun ama bo mini mi emie timi keni tubou zi de bia ekpo bisi tubou trenu mu na ki fun-go-wari bi onir maamo karamo ye ke mo zi kpo fun-go-wari no anu ye awpu ama zi na kini Erefa keme kemeghan nana owei ere eprebo eme ba bise yo be eremo everindi ayerin gua timine awoama bominimi mietimi kene tu bo zide bia ekpo bise tubo tohe make tun wari omu mamo kriamoye kezi kpo otolumu fun wari omu yah amo amazing nakene oyi o nei oyitaru o sendiek kela kpo ksuei ebi ya anawo meneae gbale nakehe as ase fun gowali bo mietimi pua bode ia ah ekponakene owei opuador yebemi mamo kriamu yebe keme tubo owe yerin akpo ye-ere nana debia emene wari korina nake ene erema teri enago teri obe ferin akpo be ewaru koregha ba emene owei be akpo be emene kno owou gba debia emene kpo gbudai ne enargo emene kpo gbudai ne enargo pre ako dami igbein demi damo meda etorutoru keme emi bra be lame ebise bra miede biaekpo boie timina kobo owei pua do so akpo be emi bra be gbudailayda Ebi gekno <noise> eneyi mene tie timi na kene so akpo se emu di bra se ani egba na kene keme sese preyi yo be eme ne ana kpo be eni nana nimifyi kiri otimi sei daugha begha ekpo eneyi mene kromuyi bra ba awo omene kpo ake keni yo oweri eni nana emi eyimini sei gha but mumu gha timi ne e use bra mie gha ne eni nana waimi eyi kake <hesitation> anawo meme mo bebe mie de bia efede bia eneyi mene kpo fado ena kpo kpo owo mughal ene yimi8gado keme kpo ba enarinagha gedo keme kpo ba enarinagha gedo keme be amu disi sin de bia enawomene ke tie timi ne eyiminise mieyi awo nene zuzunagha bia keme kpo ba ne emene mieyi kene kpo numugha so akpo keme sese eki yor kakeme eyerin de bia emene bo mie timi nake mie timi amaki si kpo biyi bra mene yale yale timi neyerin bra mene yale yale timi nahi awo mennese kpo tibe lado emene mini kpo emi eni wari mini kpo emi emene apa oko o bia do ensi ka kpo gha emiye timi na ama oko si bide bia bra pina nimi keme ka ama okosibi yo ebonakene ari twa wene ama wene bra bra miede bia eme kuri nake ne amu be ama oko subiamimi so obe gba iyi egheri be rowmobebe be tolu mobe e be eyi keduo boyi <hesitation> Bii bebe ama ka kene ebiyi owe i egberi mini emie gba ba kubo biyo dudo ya ke ne mie timi bo biyo du bra be ke egbe ri minise gba me yo owei opua mude bia emene mene kpo ena kpo be zantimise be ena kpo be gerede bra bake e omomo be eyierin bo mu ena kpo zamimi be ekpo owei opuamune bia eton bra be weni be nana owei kpo nimi nimi emene boni owei bo pua nei mimi but ena gobe akene zatimi be yai yai yai mie ma gbe gha eyi mini mie beu mu bai kpi fru do biaryi mumubra kpo mudi aha ala bo emene bane owei kpo pua gha o ani emi bra biyo ani kresei mo eyi ama so obe eyerin akpo emene koko ne ama otimi na ke ama are pua mo mude bia emene zatimim se ke amene nimiyi agbadi zatimim bo fru mu otu mini liliosigha ye ba ne owadake fru muo time ne liliosigha ye ani owadake fru muo otu mene amene zatimim ke amene animimini so ani emi brao egu be gbaiyi egberi be bari gba bulo omu dogha bea use owe i be e be biyo ke do nini ari tua bra be